gott kvöld Ingibjörg Þórðardóttir er líklega sá íslenski blaðamaður sem hefur náð hvað lengst í fjölmiðlum á heimsvísu hún er hún byrjaði ferilinn hjá breska Ríkisútvarpinu b b c sem

í að flytja fréttir í sjónvarpi hún starfaði í fimmtán ár hjá b b c og varð ritstjóri forsíðu

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræddi við Ingibjörgu á dögunum um ferilinn stöðu frétta og fjölmiðla

vakti athygli á sínum tíma þegar Ingibjörg hætti sem

hjá b b c og færði sig yfir í veffréttirnar Jóhanna spurði hana fyrst um það það var

talið nánast óðs manns æði sko að fara úr sjónvarpinu sem var aðal miðillinn hjá b b c

að vilja og vera tilbúin að fara þaðan og yfir í stafrænu miðlana sem voru enn þá svona litla barnið sem enginn vildi endilega vinna

fyrir sko en ég einhvern veginn hugsaði með mér

þróunina hjá sjónvarpinu hvar kæmi svona þessar nýjungar og hvað hvað myndi vera að gerast nýtt á þeim miðli næstu tíu árin og ég sá það ekki alveg fyrir mér á meðan að á stafrænu miðlunum gat ég séð

að þeir myndu flytja sig meira úr prenti

líka yfir í myndskeið líka yfir í sko hljóðvarp og annað slíkt þannig að ég gat séð fyrir mér sko hvers konar þróun yrði á þeim miðli og hérna ég man

að yfirmaður minn sagði bara Ingibjörg þú ert algjörlega bara að drepa þinn frama hérna hjá b b c bara með því að fara yfir en ég hugsaði með mér ja ég ætla að prófa þetta í eitt ár og svo bara féll ég algjörlega fyrir þessari stafrænu framleiðslu bara vegna þess að ég gat gert svo mikið ég gat verið að vinna í vídeó ég gat verið að vinna í prenti ég gat verið að vinna í myndum og ég gat verið að vinna í hljóði þannig að þetta var sko ég gat í raun fengist á við miklu meira en ég þurfti sko aðeins að byrja upp á nýtt þar smávegis en ég gat aðeins unnið mig upp hraðar heldur en ég hafði gert hjá sjónvarpinu en miðað við alla þessa löngu reynslu hjá b b c og ég veit að þú þekkir mjög vel til ríkisfjölmiðlanna hvernig finnst þér staða þeirra og þá erum við kannski að tala frekar svona um Vestur Evrópu og Norðurlöndin ég held að ég held að staða þeirra sé á margan hátt svona svolítið erfið núna varðandi fjármögnun og annað slíkt hins vegar tel ég mikilvægi þeirra vera að aukast ef eitthvað er ég held að það sé svakalega mikilvægt fyrir fólk núna á þessum tímum sem við lifum í svona þessum falskar fréttir eða eins og við köllum það að vera með traustan og öruggan þar sem þú ert ekki að hugsa

hver fjármagnar þetta og hvaðan kemur það og annað slíkt ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt og ég meina í Bretlandi er b b c enn þá sko setur standardinn yfir hvar fréttir eru þannig að hérna ég er

gamla b b c er alltaf í manni en ég held

að að ríkisfjölmiðlar í vestrænum ríkjum séu mjög mjög mikilvægir núna og en er þeim ógnað með einhverjum hætti ég held að þeim sé svolítið ógnað af öðrum ríkisfjölmiðlum annars vegar ég held að til dæmis

í Rússlandi eins og r t og ríkisfjölmiðlar í Tyrklandi eins og t r t sem eru í rauninni bara ja hreinlega bara

þau ríki ég held að setja þau í sama flokk eins og maður myndi setja kannski b b c er ekki rétt en að sama skapi þá eru þetta hvorir tveggja ríkisfjölmiðlar þannig að þeim þeirra staða gagnvart þessu tvíþætta hlutverki sem ríkisfjölmiðlar flytja eftir því hvar þeir eru í heiminum svo náttúrulega er þetta fjármögnun það er ég meina það er sama vandamál fyrir ríkisfjölmiðla

mikil hætta steðji að mörgum ríkisfjölmiðlum varðandi fjármögnum því ég held að ef ég væri að reka ríkisfjölmiðil þá myndi ég aðallega vera að einblína á það en er það áskorun fyrir stjórnvöld í hverju landi að standa vörð um ríkisfjölmiðlana ég held að það sé áskorun sem sagt svona ráðamanna að standa vörð um sannleiksgildi og og passa að fréttamennnska sé góð og örugg hvort sem það er í ríkisfjölmiðli eða annars staðar ég held að það sé rosalega mikilvægt og

og þess vegna eru allar þessar svona hugmyndir í gangi núna um lagasetningar og annað slíkt en ég held að fréttamennska sé í svona ákveðnum erfiðleikum núna varðandi traust og annað slíkt þannig að ég held að það sé ekki bara starf ríkisfjölmiðla ég held að það sé líka starf annarra fjölmiðla að okkar eða sem sagt fréttamennska haldi þeim trúnaði sem hún hefur alltaf haft og ég veit það í mínu

starfi og það sem ég þekki af fjölmiðlaheiminum að það eru margir blaðamenn að vinna alveg gríðarlega mikilvægt og gott starf núna en eru kannski ekki að fá jafn mikla viðurkenningu

og þeir hefðu fyrir fimm til tíu árum fyrir það þú ferð yfir tekur síðan ákvörðun fyrir tæpum þremur árum um að yfirgefa jafn virtum og stórum miðli og b b c fyrir mig að fara en mér fannst vera kominn tími til fyrir mig að hreyfa mig og prófa eitthvað nýtt og ég var svona búin að vera í mörgum stöðum innan b b c og var svona komin í ákveðið þrot varðandi það

mér jæja ég ætla þetta er tækifæri og það sem mér fannst svona skemmtilegt við þetta tækifæri var að ég fékk að byggja upp mitt teymi frá grunni í rauninni sko innan jafn stórs miðils eins og c n n er smá nýsköpunarfyrirtæki

innan svona stórs miðils þannig að ég byrjaði með við vorum þrjú held ég þegar ég byrja sem sagt starfsfólk og nú erum við um fjörutíu á sem sagt heimsvísu þannig að þetta var svona spennandi verkefni fyrir mig að takast á við

og ég byrja náttúrulega að taka yfir sem sagt Evrópu Miðausturlönd og

Afríku og sá líka um

á heimsvísu þannig að þetta var stórt og mikið verkefni og ég byrjaði sem sagt í nóvember og við fáum fjárveitinguna svona til þess að auka og breyta öllu í mars og svo bara rúllaði þetta það gerist Brexit

svo var þetta náttúrulega hræðilegt ár varðandi hryðjuverk þannig að algjör

bara hélt áfram og áfram og áfram og fór hraðar hraðar og vatt upp á sig þannig að þetta var það hefur varla stoppað síðan þá bæði hversu mikið hefur verið að gera í fréttamennsku síðan bara í byrjun árs tvö þúsund og sextán og hversu mikla vinnu ég hef þurft að leggja í að byggja upp þetta teymi en að sama skapi náttúrulega alveg gríðarlega skemmtilegt og spennandi og og gaman að vinna fyrir fyrirtæki sem er jafn stórt og c n n og svo hefst nýt kafli núna í

byrjun þessa árs

líka hjá c n n já líka hjá c n n já ég tók sem sagt við öllu alþjóðateyminu núna í janúar þannig að í London Hong Kong sem eru okkar svona aðalbækistöðvar og svo erum við með teymi í Miðausturlöndum og í Afríku og svo erum við

í Bandaríkjunum þannig að við svona eins og við segjum við eltum sólina svolítið í kringum hnöttinn þannig að ég hef verið sem sagt að byggja upp í staðinn fyrir að láta þau öll vinna svona sitt á hvað og

hver í sínum heimshluta að láta þetta vinna sem eitt stórt þannig að við berum ábyrgð á öllum fréttum fyrir utan Bandaríkin og bæði fyrir

og bandarísku vefsíðuna þannig að þetta

nóg að gera hjá okkur það verður ekki annað sagt hvernig er nú að vera kona í þessum bransa og komin á þennan stað þar sem þú ert núna já það er ekki nóg af okkur það er alveg gefið að

það vantar fleiri konur sérstaklega í stjórnunarstöður innan fjölmiðlafyrirtækja og ég held að í Bretlandi var það augljóst koma í ljós þessar tölur sem hafa komið frá fjölmiðlafyrirtækjunum þar sem að karlmenn eru oft með hátt í þrjátíu og fimm prósent hærri laun heldur en konur að það sé launamismunurinn sem sýnir bara að í þessum hæstu stöðum eru meira og minna karlmenn og hérna ja þannig að það er nú það fyrsta sko ég held að það þurfi fleiri konur í það öðruvísi nálgun á bæði fréttaefni og stjórnun og annað slíkt þannig að ég held að öll fyrirtæki myndu hafa gott af því að fá minni mun á því sko þegar

ég persónulega á því að vera kona heldur en að vera Íslendingur þannig að þeir tala mikið eða mikið talað um sko

Íslensku konuna

íslenska konan að ég sé frá Íslandi og hvað og hvað það þýði og það er svona verið að gera grín að því svona öðru hvoru og ef maður er ekki ánægður með eitthvað þá er það bíddu er þetta víkingablóðið í þér eða eitthvað sko þannig að það er meira að ég finni fyrir sko að vera útlendingur innan svona bæði breskra og bandarískra stofnana og ég fór svona að skoða einmitt svona stjórnunarteymið hjá c n n sem ég er hluti af

ég held að ég sé eina manneskjan þar sem er ekki með ensku sem fyrsta tungumál mér fannst það svona þegar ég fór að hugsa það það væri svona svolítið áhugavert það vantar svona

fjölbreytni innan margra fjölmiðla held ég til þess að maður geti sagt fréttirnar betur og ég meina ég held að það hafi komið í ljós með bæði Brexit og Trump og annað slíkt að því meiri fjölbreytni sem þú nærð inn í þitt teymi sem voru í gangi með það

ég held að það sé svona aðallega en sérðu fyrir þér að þetta hugarfar geti breyst það þarf að fjölga konum í fjölmiðlum í toppstöðum það gildir held ég við um allan heiminn og það var talað um það

að íslenskar konur fengu kosningarétt nítján hundruð og fimmtán að það þyrfti að breyta hugarfarinu sérðu fyrir þér að þetta muni breytast mig langar nú fyrst að segja stórt er spurt ég held að við verðum að vera jákvæðar og hérna bjartsýnar á að það sé eitthvað að gerast núna ég held að að bæði þessi hérna sem sagt fókus á launamál að gera og þessi MeToo hreyfing ég held að allt þetta muni hjálpa til að mjaka þessu í rétta átt en ég meina við erum að tala um breytingu á þjóðfélagi sem er búið að vera svolítið staðnað í fleiri áratugi og það mun ekki breytast bara á einum

mánuði eða einu ári eða eitthvað slíkt skilurðu en ég held að maður sér ég sé til dæmis í Bretlandi margar jákvæðar breytingar í fyrsta lagi eru fleiri konur komnar inn sem sérfræðingar og ekki bara í í svona þessum klassísku kvennamálum eins og þú veist leikskólamálum eða menntamálum eða

núna heyrði ég til dæmis um daginn í útvarpinu í Bretlandi voru tveir hagfræðingar sem voru ósammála um Brexit og þú veist og fyrir bara fimm árum hefði maður bara þú veist það hefði bara verið fréttnæmt í sjálfu sér sko að hafa það

ég held að það séu miklu fleiri konur sem eru komnar inn sem sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum sem að koma fram í fjölmiðlum ég held að þú veist þulir og annað slíkt sko hvernig er komið í fréttum sérstaklega að það sé mikið jafnræði í því líka

ég held að það sé ákveðið strax en ég held að það sem vanti

aðallega er að þeir sem eru að taka ákvarðanir um hvernig efni sé unnið hvað sé unnið hvað sé í fréttunum hvað sé fréttnæmt að það fólk sem hefur

mikið vald innan fréttastofnunar sé enn þá of einsleitur hópur ég held líka að við séum í rosalegri

og það er ekki bara með ríkisfjölmiðlana heldur líka bara meina ef við náum ekki einhvern veginn að finna okkur út úr Google og Facebook sem taka um níutíu prósent af öllum auglýsingatekjum þá muni iðnaðurinn að einhverju leyti leggjast á hliðina þannig að ég held að þessi

sé eitthvað sem við verðum að leysa vegna þess að þú getur ekki tekist á við nýjungar eða haldið áfram að viðhalda þessari þróun sem þarf að gerast ef þú hefur ekki til þess þannig að ég held að það sé gríðarlega stór punktur í því sem við munum þurfa að einblína á svona næstu fimmtán árin og hvaða miðlar munu lifa af ég held að það séu miðlar sem ná að dreifa þessari áhættu varðandi fjármögnun þannig að það eru miðlar sem eru með í fyrsta lagi ég held að þeir muni lifa af ég held að miðlar sem komast út úr

áhorfendur leggja traust við ég held að þeir muni komast áfram líka sko en svo er þetta sem sagt þeir sem finna fjármögnunarleiðir og það er það sem skiptir máli auglýsingatekjur eru ekki nóg áskriftargjöld eru ekki nóg þannig að það þarf að finna nógu mikla til þess að viðhalda svona dýru apparati eins og fréttir eru og þær eru rosalega dýrar

ég held að þær stofnanir komist áfram þannig ég er að vona að c n n sé ein af þeim stofnunum og ég held að það að sjónvarpið sé enn þá svona sterkt muni muni kannski hjálpa okkur við að komast aðeins hraðar inn á þessar stafrænu nýjungar

en margar aðrar stofnanir